ندير نعدي ليلة في <hesitation> قلعة قديمة على أني نعديها في <hesitation> راس الجبل، <laughs> نحب نكتشف <hesitation> لقلاع لقديمة نشوفهم من الداخل شنوا فيهم بالحق كيما يوريولنا فيهم ولا، فيهم برشا بيوت وكل شي فيهم انتيكة وحديقة الكبيرة ول- <hesitation> والداخل فيهم بيوت سرية ولا كلي انت تحلي كتاب وتلقى بيت من داخل، نحب نرجع نشوف <hesitation> كيما هوما يورو لنا ولا.